Ma <noise> piaaigu et ei tiiäq säändsest as'ast midägi, aga ma ütelnü, et sakeste just kõgõ targembaq inemiseq ummakiq naaq, kiä ei ütleq, et määnegi asi om tävveste võlss.